Ayemokambio vaera jaeko media hora ko ayupavo ipuere vaera neimbove ye aja se paraikia pe porque apua, ayauta ayueta serai, ayemondeta, amondeta se pia pe aja jukurai ae aja ˂hesitation˃ jau vae jaema aja aiko se paraikia pe.